Iyerede manfaatna sikat isi de supaya deqna masolang magattiq isit <noise> taq supaya nacegah iyero penyakit-penyakit ede iyero nalo- lo nasolangi isittaq jadi haruskiq rajing massikaq gigi supaya deqna na- deqna magattiq masolang isittaq